Pos... en aventandu una sustancia especial que corta assín la ración dela lumbri o cubri las llamas, Assina es que l'afogaol apaga el huegu, cubriendu las llamas cola espuma. Quandu s'empreta la palanca, suelta la espuma essa, que puei sel polvu químicu, dióssidu de carvonu o augua, sigún del tipu d'afogaol. Antocis, el material cubri el huegu i le quita l'ossíginu o enfría las llamas paque no puean ardel i...i que no aigan más dañus.